E sebelom kitek menjalani hobongan tu pastikan kitek harus mengenali pasangan dulu mengenali latar belakange dulu bukan di pasangan kitek bae harus di keluarg e pulek kan dari orang tua e teros dari keluargo eh umak e dari keluargo bak e cak itu kan otomatis kitek harus mengenal galek cak tu kan maken e agek pas la menjalen hubungan yang la serius tu dak nyesal kedepane kan kitek mengenali dulu pasangan kitek kak cak mane cak tu kan habis itu kitek dem mengenali pasangan kitek otomatis kitek harus mengenal pulek cak mane keluargo e kak ape yang keluargo e nak cak tu kan keluargo e kak dari ape cak tu kan cak mane men la menjalen hubungan teros dak setara kan agek dak cocok cak tu kan apelagi dak sefrekuensi dak semasokan agek kan men dak dak kenal cak tu maka e sebelom menjalini hubungan yang serius tu kita harus ngenal dulu cak tula pulek kan keluargo kitek pasti pasangan kitek harus mengenal keluargo kitek dulu ngenalke diri kitek dulu cak mane ape yang kitek ndak cak tu kedepane tu harus cak mane a pokok e kedepane tu harus ade ini lah e harus ade masa depanlah dengan ye tu kan habes itu kan ye ngenali ke keluargo kitek pulek Keluargo kitek kak cak mane cak tu kan keluargo besar e kitek kan bukan e dari wong tue kitek bae harus ade pulek harus kenal pulek di dengan nenek kitek dengan anang kitek cak tu kan dak dengen umak bak kitek bae pokok e e keluargo keluargo pasangan ngen keluargo kitek tu harus e akor dulu haros setuju haros tauk cak tu kan haros kenal la tau latar belakange dari mane he kak bibit bobot e kan kruan ape dak gek lom tau men la jadi dak tau he kak dak kruan cak tu kan dak tau e kak e masa masa lalue kak dak kruan cak tu ape cak mane ye kan pokok e harus kenal dulu kitek pokok e sebelom menjalin hubungan yang serius tu kenali dulu ye kenali dulu keluargo ye